<noise> Ny firenena Thailandais no anisan'ny ninday GN ny <noise> hay ady kick boxing eratany. Reo gn tena nifotoranio ary reo gn tena anisan'ny mahay azy eran'izao tontolo zao.